Lamba tiako atô e, <hesitation> costumes regny, costumes miaraka amy talons karaha le businesswoman henjagna be regny zagny antegna avy ake kô karaha mampiakatry valeurantegna be zegny antegna agnatin'ny lamba iny, magnagno karaha zegny.